في أحد الأيام، عثرت قطة فضولية على قلادة سحرية في حديقة قديمة. لما لبست القلادة، اكتشفت إنها تعطيها القدرة على التحدث مع الحيوانات الأخرى. بدأت القطة تستكشف العالم من حولها، تتحدث مع الطيور والحيوانات الأخرى، وتكتشف أسرار الحديقة. بفضل القلادة، صارت القطة قائدة لمجموعة من الحيوانات، وساعدتهم في حل مشاكلهم والتغلب على التحديات. كانت القلادة السحرية بداية لمغامرات جديدة ومثيرة في حياة القطة.